لك صديق يريد تحسين أسلوبه بالكتابة. كيف يمكنه أن يتعلم أن يصبح كاتبًا جيدًا؟ بنصحه يقرأ كثير من كتب ومقالات متنوعة، لأن القراية توسّع الفكر خلّه يكتب يوميًا حتى لو شي بسيط، الممارسة بتقوّي مهارته بذكره يراجع كتاباته ويحسنها مع الوقت، التعلم يجي من الأخطاء